سلام علیکم جی مسیح جی کیا حال ہے جی، ٹھیک ہے جی تے خیر جی، آج میں تہانوں دساں جی ٹور نمبر اک کشمیر وچ جی، وڈا جی سنئی سنئی تھاںواں تے میں سوِنگ پھرساں۔ سبھ توں پہلے جیہڑا سنجو لوں جی راولا کوٹ۔ راولا کوٹ بہت وڈا شہر ہے جی، بہت تھاں سنیا سنایا اے۔ بالکل جیویں بہت چنگا ماحول ہے جی وڈا خُوبصورت۔ تھاں ہوندے نیں۔ تاں چھوڑو اوہ تاں ہوٹل بہت چنگیاں بنیاں نیں۔ بالکل یانے کوئی چیز دی کمی نئیں تے ٹورسٹ ویسی کجھ تاں وڈے وڈے وڈے ہوٹل بنے ہوئے نیں جیہڑے وڈیاں سہولتاں موجود نیں۔ تاں اوتھے تھاں ہی گنگا چوٹی، گنگا چوٹی ایس طرح جیہدی سی تاں وڈی چڑھائی کرنی چھڈیاں گڈیاں گھر چھڈیاں پر سواݨیاں مُڈراں نپاہ ہوندے نیں۔ اگے کھوٹے نئیں اوہ گنگا چوٹی بالکل شادیاں بہت زیادہ ٹھنڈ ہوندی اے۔ ٹھنڈ توں ساواں لو تاں اوہ تے بہت پانی اے۔ پر جیہڑا جہاز اے کشمیر دل اے راجستھانی جی۔ اک واری وڈا مزا آیا جی بہت دنیا بہت دور دور دور نئیں ہو رہی سی۔ گورے چتر وی کر نئیں بار بہت ہو رہی ہو رہی بہت چیز۔ اوہ تاں جی گل اے کہ بہت زیادہ پانی اے تاں چیک کرو جی۔ گرینری کتنی ایہہ کتنا خُوبصورت تھاں اے۔ وڈا مزا جی۔ خاص کر سنن کڑی اے تاں میں بہت ہی مزا نال وڈے سنیے سنیے تھاںواں ہوندے تے اگر صبح گنگا چوٹی ضرور وچوں گنگا چوٹی اک واری ضرور چھو۔ گنگا چوٹی دا میاں جان میں تے گھچیاں نوں ایتھے دربار لائیٹ لیٹے ہو کیونکہ تھاں ایسا سنیا تھاں اے کہ دستیاں وچ ہیرا دل بالکل اک واری باک باک ہوون جیویں گنگا چوٹی دکھائی ہووے تاں تھیا چڑھائی۔ میوزک۔ گانا چلائی چلو تے پھر اچھا سردیاں موسم بڑی ٹھنڈ سی۔ لیکن خوبصورت بےڈھنگا خوبصورت۔ دیکھیے اک واری سے میں جنت ورگی رہا۔ تے گرمیاں تے گرمیاں تُو وی بہت لگدی اے۔ بالکل ٹاپ پر گنیش تو پہلے روڈ دی گھنٹی اے۔ اُس تے تھوڑا دو تن کلومیٹر پیدل چلݨا تو خودے کو۔ چار ہی کھوٹے بولے کھوٹے نیں۔ لطا نے پُچھیا اچھا ماحول اے؟ تاں اُس وقت صبح دی صبح توڻی پیر جی توڻی پیر بہت وڈے میلے لگݨ جی۔ اوہ تاں وڈے ہی میلے ہر سال۔ اُتّے میلے گشت دے دناں بہت سنہرے وڈے دنیا والے اُتّے <hesitation> اُتّے میلے اِتنے کہ میں اُنہاں دی دسویں وچ شامل۔ اُتّے اک واری میں دسواں اک واری کیتا۔ اُتّے وڈی محنت لگی اُتّے سویرے پوڑی چلدیاں، بہت زیادہ چلدیاں سی۔ سویرے کھاۓ تاں میݙے بھائیں نے ایہ خبر لیکن ایہ اِتنے سنے شاندار میلے میلے کشتیاں لمبیاں لمبیاں چولھے، رادھاپور، رادھا دوار سب چیزیں تے وڈے لمبے لمبے وڈے انجوائے اُتّے تے چولھے ہر سال لگݨ لگے۔ اچھا شام ہُندے ہی وڈے سنے چولھے چیزیں اُتّے تاں اُس وقت تاں اک جھاڑ نہ ڈنگا کوٹ یا <hesitation> ڈنگا اے۔ لیکن کیا ہووے ڈنگا کوٹ بہت وڈا میلہ لگݨ یا بہت وڈا ہر سال میلہ لگݨ دنیا دے لوگ اُس میلے دے لوگ بہت انتظار نئیں اے۔ ہیر قسم نے تو میری ہیر قسم نے گیم ہونی اے۔ بالکل وی کوئی جھولے تو کوئی کشتیاں تو کوئی کھوڈے نیں۔ پُچھیے تو میں کوئی دے جان سُن۔ چیک کرو تو بالکل ٹاپ پر ہی ہو یا گھٹی ہوندی پھر نئیں پڑدا۔ ٹیوبویل دی طرح بنایا اے تو گھڑیاں ہوئیاں پھر نئیں سویٹینڈ دے سوچ سونی گھٹیا <hesitation> پھری پھری پھری ستایا میں اک ٹائر گاڑی چلانی ہو۔ میں تو اک ہور دیکھی تو میں رونے سے نہ میں اک ٹائر گھٹی چلانے دی کوشش یار اوہ جدوں بنا دیکھنا بنانا یار بس کوئی پُچھیے یس پیسے سارے پورے ایہ جی پیسے لائیوں نا تو سارے پیسے پورے ہوݨ چکے پہنچو تو صرف ڈبل چلݨی آں تے کیسا میں سنگیا۔ وڈا جی اُتّے ویزر ہی تو اُتم بوش ہونا اے جی وڈا جی نہ ماحول تو بہت ہونا ماحول ہوݨ یا تو ٹھنڈی یا تو لیکن گچھوا تو کوریا سونی دی طرح ہی کچرا دی پتہ نئیں اے کہ بارش ہو یا نئیں۔ موڈ ہی اے نہ کیا؟ جاؤ بوش ہونی اے۔ اُس دے بعد سوچی جی گنگا چوٹی، <hesitation> گنگا چوٹی اوہ سُنی جگہ توڻی پیر اچھی جی آگے جی کالج والا شہر والا ہی بہت اچھا ماحول اے اوہ تیز ہی کھٹا ٹہریا تے پاݨی لگݨا سپیڈ تے سپیڈ تاں پر بھیجی لوک کلا کھیتر۔ میں دے ماحول عتی جی اک واری فیملی تک اچھا ٹور رہا۔ اک بس دی گھنٹی بجی تو روٹی کھاݨا تو میں چاچی کوں ٹھنڈا ٹھنڈا پاݨی لگݨ تیرا ٹھنڈا ٹھنڈا سیک تے گرمی سے میں تے مزہ آ گیا آگے دوناں دا سے اپݨے اپݨے کوں دھوئیں ماتھے لگݨے سے کیوں جو پاݨی تو بہت بہتر ہونا بہت ہی۔ کالے پھُل پورا کھلی تصویریں بنائی جی، اِس طرح پرچلت ہے۔ سواݨی کو بہت خوبصورت جگہ تے خاطر اِتنی خوبصورت جگہ جانا تے ساون دے نی پاری کھشیر وچ پارٹی دے منظر ہے۔ اُدھر جی، وڈے ماحول آندے جاندے گچھیا پیسے بھُل جاندے جی۔ ایہ جو مرزی بہت پُہنچے گا۔ او توں سکھد ختم ہو جا رہا ہے۔ لمبی لمبی کھارا ہوندے بال تھوڑے جو پُلاں دی چھن۔ ایں بکول نال، تھوڑی آبشار بݨی ہو۔ سُݨی سُݨی آبشاراں ہوندیں زیرا۔ اُتے بُھج پاݨی چلنا۔ اِس طرح توں وڈے وڈے نالے پاݨی جانے جاندے۔ کھلی اِتنا ٹھنڈا پاݨی تاں منظور ہوندا کہ دم اِتنی سُنی سُنی منظر۔ پر پاݨی ٹہل رہے سن۔ انجوائے کر رہے لوک۔ نارے آندے بلکہ سوئمنگ پول بنائے لوکاں۔ بس نِکی نِکی ٹن کھولی توں وڈا فیملی وڈا انجوائے کرن دی جگہ ایتھے۔ صبح تھوڑا اگے دو تن کلومیٹر تے گاڑی اگے اَنی کھشیر آبشار تے اندر جی، میں سوچ کر سوچے کشتی چلی۔ جی اِتنی سپیڈر چلیو کشتیاں دے دس ہا۔ اک بار سارے نِکّے دے بیٹھے وڈا جی۔ انجوائے توں وڈے کشتی چڑھدیاں تے سامݨے ٹولے پھر صبح اگے آبشار آبشار کوں لے کے توں پوری ہی سوئمنگ پول جا کے پاݨی ڈھکے سن۔ کہ نہیں جے، اوتی دا جی پاݨی نہ ہووے تاں پتہ چلے جی اِتنی سُݨی سُݨی آبشار ٹھنڈا پاݨی، گرمی موسم دا کھیل سن۔ برسات جو ایسی سوتے ہیں، اتنی وڈی وڈی اب شرط ہے نا کہ کھانے کو تاں اچھا دل ہی نہیں ہوندی۔ لیٹسٹ ایسے سنائی سنائی جگہ کشمیر دا پتا چل جائے۔ اگے اٹھیئے، باغ اٹھیئے، باغ دی جگہ نا ہی نا ہووے اِتر آپݨاں بھاگ وڈے سنے سنے جی سیبانے والے۔ ایہ وڈے وڈے سیبانے باغ دو دو تاں کینال پور رات کینال پور۔ سیب تازہ، فرش سیب دا کوئی پُچھنا نہیں ہے جی کشمیری لوک دم دردی ہے سوچو بلکہ پیٹیاں بھریاں بھریاں دل جی سیوا اتنی کوالٹی ہو رہی ہے کہ سوچیں تاں وڈے جُوتے باغ بہت زیادہ باغ ہے تے بلکہ چاچا بات کروائے تاں دسے وچوں پیٹی بنوائی تاں اُترائے۔ وڈے سنے سنے دس بارا کوالٹی سیبانی ہے۔ بہت وڈا بھاگ نہ ہووے نا تاں ایہ اتنی کشمیری سُنی سُنی جگہ ایہ سبکے جی اگے تولی پیر، گنگا چوٹی، ریم کوٹ، ریم کوٹ تاں بہت سندر لوک سن۔ بہت ساری جگہ سی تے لوک وی بہت اچھے ہن۔ اخلاقی لوک جیئاں فیرے سن نہیں تاں پوری چاہ دی چاشنی روٹی ٹُٹی کھائیے جی ایسے اِس جگت توں سوچو وڈے۔ میں مننا ہے کہ کشمیری لوک وی چکر لا تاں زندگی ساری زمانہ۔ تاں ایہ سُنی سُنی جانے والاں کوں ݙیکھ یا انوکھی توجہ تاں کوئی وی لازمی ہے۔ ایہ سُن سُن بُن کھٹا اُتے بیٹھے تاں ایہاں دے منظر ٹھنڈا ٹھنڈا پانی لگ رہیا ہے۔ ٹھنڈی ٹھنڈی سیک ݙے رہیا ہے۔ وڈے اچھے جی موسم وی بہت اچھا ہو گیا۔ سردیاں سن کی۔ بارش ہونی ہے چِکڑی چِکڑی بنے لگی ہے۔ گلی کے ہوئی ہے نہ صرف سنو ماحول دیکھو۔ بندہ تھوڑی تکلیف گھٹ نہیں پانی۔ نہ کہنا یہ گَل ہے کہ نہیں۔ اُس بعد اپنا سونا لیکن گنگا چوڑی کا چھوڑو گنگا چوڑی جا کے تولی پیر کا چھورا۔ پھر مظفرآباد اُٹھی جو شاہ نے سُنی ہوگی۔ شاہ نے یہ دور دور لیکن یہ گالی پیٹرول لگی ہے۔ لیکن یہ گالی کی اور پھر نہ سن۔ پہلے بڑے مزے نہیں ہونا۔ اِتنی بڑی بڑی اب شادیاں بھی بہت سُنی سُنی ہیں۔ تو اور اب شادی پھیرو۔ فیملی کی بہت اجازت نہیں۔ اپنے گھر والے سارے کھڑو۔ نِکلے۔ بڑے نانی جی آخری دن اُنہیں کھڑو۔ او یہ تو دو چار دن پہلے ہی سُنّی کی یار سُنی جگہ چھے دلی میں تا کشمیر اِتنا سُنا ہے کہ سوکھے تو وقت اُس وقت کشمیر پاکستان انڈیا سے بارڈر ہوتے وقت آگے نہ کاجا کوئی گولی نہیں مارتا۔ نہ ہی میرج پیچھے چھوٹا تھا۔ اُس میں سے دیکھو جس نے ایک بار انڈیا کے ڈھنگ سے پاکستان آ چڑھا گیا۔ اُس کے ساتھ سیریز کھیلو بڑا جی منوج کو پانی لگا تو پورے پولے کڑی نہ اُترے کھل تُرینٹی انڈیا لے لے۔ ایک بار پھر کشمیر لے تو کال نہ کرنی۔ میں بھی ٹھوکر سے نہیں تھا۔ دُھرا دُھرا بجانا، اللہ یاری تو نکلے شنی بار بار۔ خاطر تو جموں کشمیر اور جموں کشمیر سے جموں کشمیر تک سُنایا نہ کہ سنگراہ سے باہر یورپ۔ سارا پول یورپ کی ہی اور یورپ۔ اِسی کے یورپ کچھ نہیں ہوتا۔ نئی نئی کوئی اور کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ کشمیر۔ جموں کشمیر۔ جموں کشمیر اِتنا سُنا نہ کہ میں تو کہہ دوں۔ <hesitation> اتنا سنا تو اخلااق کے لوگ پڑھدا لو—پڑھدا لوگ نئیں ہو۔ اوہتے کجھ ہوندے اس وقت بہت جموں کشمیر سنا ہا۔ ہاں، انڈیا نا تو اوسنا چل رہا ہے۔ حالات خراب ہن پر خوبصورتی ہے۔ جموں کشمیر پورے، پوری دنیا تو سبھ توں پہلے نمبرا ہے جموں کشمیر۔ اتنا سنا ہے نا کہ تعداد دے حساب توں وڈیاں وڈیاں خوبصورت تھاں ہن۔ بہتے لگے بوٹے دے جس سن چھاوا بھیجو یا گپ شپ لاؤ۔ آپ ہی سنئے طریقے نال۔ اتنا سنا سنا باغ ایہتے تے تازہ پھل تازہ اخروٹ دے جیئں تازہ کھانا اس وقت نئیں کھاؤ۔ مٹھی ہم لوگ لگے چھوٹے ہم لوگ لگے ہیں تیرے نئیں سیف لگے۔ کیلے دے لئی پر کیلا تاں بہت لمبا ہون دے علاوہ کشمیر وچ بہت لمبا کیلے باغ نے تو باقی پھل ہے۔ کشمیر وچ سیب کیفیت کٹے نئیں باغان۔ سو کج ہو سب مِل سو تو اٹھے دل نیرالا اک سیب کو دوا کو ترِیح کو نئیں۔ سو آنی صحرا خون ہی رحمے ہن۔ سو ایہ جان تے کجھ سو لگو کجھ تو کہیں تے۔ کشمیری تے۔ دو چار تھاں سی اوس وقت مظفرآباد یا تے مدینہ مارکیٹ تے کجھ۔ اوہتے لوک بہت رکھی ہے جتنے وڈے جی پہلے دے کشمیر لوک نہ سڑک صحیح بنیاں نہ جیئے ہے نہ کوئی سہولت ہے نہ پانی ہے نہ بجلی ہے تو ایس وچ کجھ شہر بنی ہے بالکل۔ اوہتے کجھ لائٹ لگی ہن بالکل تے اچھے توں روڈاں تے بہترین پنجاب دی موٹروے بہترین لوک گانے پھِرنے دھُن جی تو تے کیہنے اوس وقت سردیاں۔ اگر سو کشمیر سردیاں کرنا چاہیے۔ سردیاں کجھ سردیاں برف اتنا سنی۔ دو دو، تن فٹ برف ہونی اُسے سنگیو۔ لیکن یہ گلا کے وڈے بوٹ لگ گئے جا وڈے کونال بوٹ۔ کیونکہ سننے میں کجھ ٹھنڈ لگی مڑی چھری نہیں اے۔ لوگ انیل تے سنجے سواں سدھے وڈے وڈی۔ گڈیاں چلنیاں نی جی چین ٹائر لگی ہو تو چھکّو چھکّ۔ تو او ساری جگہ اگر غزل پہ برف تے وڈی برف۔ وڈے لوگ جو پچھے برف جو نہیں اے راستے توں ون کھلی نہیں ہو۔ کوئی راستہ رکاوٹ نہیں اے۔ ایسی موٹروے بنی اے کہ شوج سونی بلکل موٹروے کشمیری روڈ اے تو گزار۔ راستے سنیاں ٹھنڈ بہت ہو گیا لیکن ایہہ گلا کے کجھ بندے جانا۔ شامی کچہری دے طرف برف کراسنگ کراسی تھے بیچ بیچ۔ باربی کیو دی بھوری تلی کھایت۔ میں تو وڈی چاہندی اے جی اتنا سونا چاہندی اے کہ نال پورے گھروالے ہونا بندے تھے۔ کسے نوں ایسی ہی لائن وچ لگے ہو تو کئی تلے انگاراں تے آیا اے۔ وڈا مزا اے جی۔ تے سوچو تو اتنا مزا کہ موڈ چھین لیا کشمیر تو بہت ہی گھتریّا۔ ٹینٹ لگا دتا۔ اتنا ویڈر سونڈھا تے برف نہ سونا۔ موسم نہ دے سامنے دی تصویر۔ برف تے بہت سنی کھڑی سانوں ساں تے جناب، برف توں لادلی کجھوا تھے۔ اُس بعد دی میری میرج سی، میرج دے راستے۔ میرج دی میرج بہت سندر اے۔ میرج میری چھوٹا سا بلکل چھوٹا سا شہر اے۔ اکٹھے لانا بلکل ایسا کجھ نہیں۔ لیکن میرج بہت اچھا ہوندا اے بہت۔ تے پارک ہن تاں بہت سُنی، سُنی گئی اے۔ اُس بعد بڑی اچھی پارٹی۔ میری گچھو میری برف بہت، بہت زیادہ پڑنی اے جی۔ سنگ او میری برف بہت زیادہ پڑنی اے۔ میری چھوݨ گچھو تے برف جی ترئے-ترئے فٹ برف پڑنی ہا۔ تے سردیاں تے لوک انڈے بہت کھانی اے۔ ہک واری تُساں گچھو نہ تے انڈے بہت کھانی ہو۔ انڈا مہنگا وی بہت ہی کائنی۔ سردی ہووے تاں انڈا چلے آ سنگ ترئے-ترئے سو تک چار سو تک لوکاں انڈا فری ݙکھا ݙتا۔ تے اِس وار انڈے آوݨ لیکن گچھا۔ ایہ نہیں پر میں گچھو تے انڈے مہنگا ہی کائنی۔ انڈے ہووݨ بہت زین انڈے، سردی ہووے تے بہت چلݨی ہو۔ کیوں جو میری ٹمپریچر ہی اُسدا کافی آئی ہونا برف دی وجہ توں۔ لوک کمے گھومے کݨے کپل کݨے کمے گھومے تے ہوٹل، ہوٹل شروع بہت اچھے بݨے ہو۔ کھاݨے پِیݨ دا بلکل جݙا کوئی کائنی۔ وݙے اچھے-اچھے پارک بݨے ہن۔ اُس وخت اڳوں پنڈی پونڈی اُٹھی اچھو۔ اُتّے اِتنی سُنی چیئر لفٹ دے سوکھے دسݨے ایسی رسی بندی۔ ہک وی گال ہووݨ بندہ کوئی چڑھے نہ پاوے لیکن کمون مضبوط طرح چڑھݨ کائنی۔ موٹے سنگیل سنگیل پاوے ہووݨ کائنی۔ صحیح ہووݨ اُٹھیئے سو چیئر لفٹ بݨ ڳئیو، کپلاں نال۔ اچھا جی اینجوائے اے۔ اوہ بݨ کجھ۔ ہیٹھاں تصویراں چھکݨے کیمرے والے۔ کھلدے نہ اکھو پتے چھیکو تصویر چھِنکی چھُٹݨا ہیا۔ اُتے پُڄے تاں پرنٹنگ وی ہتھ دِکھاݨی کائنی تے بݨ کجھ بلکل بولے لڳے جی کافی شاپ جا ڳئے تاں کافی پیو۔ ٹھنڈ توں پتہ کافی وݙا مزا آندا کائنی۔ کافی پیا ویندا اے جی چولھے شولھے چڑھو۔ اُتے صبح اڳوں اُتے راہ کݨے اُتے تھوڑا جاہوں پنڈی پونڈا تے ہک چڑیا گھر ہووݨ کݨے اُتے پیادے ہی کیہ سڳݨے تے اُس بعد کیہدن ہن نہ سو جنہاں کوں کھووݨ بولے جیویں نہ سڳدن تے چڑیا گھر کجھ۔ اُتے اڳوں شیر یا اُس وچ ہاتھی یا وݙے تے مختلف جانور ݙیکھے ونڄݨ ناں وݙا ہک بندے کوں اچھا لڳدے، جانور ݙیکھو، والا جانور ݙٹھا کائنی۔ ہر ہک قسم دی ویریئٹی موجود ہوندی۔ چڑیا گھر دے نال تجربہ کھا گھِدا ویسے۔ پِچھوں بچے آپݨی یاد بند کر گھِن۔ تاں ول اُس ویلھے چہرے تے ننّے پِھر۔ پورا مارو پورا مارو۔ ای کافی اچھی جاہ اے۔ اِچ ماروڑ نال تساں کھاندے بس لوں گی، پنجاب آوسی طرف۔ اُتّر آپݨا تے حکومت آلیاں گھڑیا ہونا نال۔ پنڈر کشمیر پوائنٹ ہووݨ ہی وݙے پارک بݨ ڳئے ہو تاں جلݨ والے تالاب وی ہن۔ پاݨی اے بہوں وݙے وݙے تالابیاں اندر کوں گھسیٹدے وݙے وݙے تالابیاں نالے دیاں کشتیاں۔ چولھے توں اُسے ہک واری پَیجو تاں وݙا بندہ کمایا وݙا بہوں وݙا جھولا جی۔ راولپور دا صحیح تاں راجہ راول ہی اے۔ سومونی نے کُڑاپور چڑھے کُڑاپور چڑھے لیکن بچّے اڄݨ تائیں اُسے لکھیا اے بچہ کائنی بُھجّالا۔ مین٘وں تاں بچہ پیجو اچھا جی وݙی سُݨی ویسی تاں ول بہوں اینجوائے کائنی تاں برفی چینی دی چاکی اچ آیا تاں بہوں خالی جیب ہووے تاں اُس ویلھے آپݨا گازی آباد اسلام آباد پتہ ہی سکون ماحول اے۔ بلکل جئیں سردیاں، پُور سکون اے۔ گرمی دا پورا سکون اے۔ وی آئی پی ہوٹل بݨے سَبھ چیئں وی آئی پی۔ اسلام آباد اچ بلکل سکون ماحول اے۔ کیوں جو پنڈی طرح دا آپݨی پنڈی تے ݙو ترئے پارک یو پارک ایہ ݙو تے ایہ تاں اِتنا وݙا جو وݙیاں وݙیاں خبراں بݨدی رہیاں اسلام آباد۔ نِکّالو تاں اسلام آباد اچ پُرسکون ماحول اے۔ اسلام آباد جو بالکل لیک ویو پارک ہے جو بالکل سکون ہے، فیملی کے لیے بڑا اچھا وقت سپنڈ ہوتا۔ اُس کے بعد اسلام آباد دے اسکول ریسٹورنٹ وچ اسلام آباد وچ اِتنا اچھا کھانا، اِتنا اچھا رینک سب چیزیں اسکول ہے بالکل۔ جتھے تُس انہاں جاہیں توں ساریاں جاہیں پھرو پھرو بالکل ساریاں جاہیں وڈیاں چنگیاں نیں تے ساریاں جاہیں انشاءاللہ پسند ای ہی ہے کہ ہمیشہ آگے گیاس ہے۔ ایہہ انسانی زندگی مستی دے انسان پھر تاں نہ چاہے پیسے کماؤ، ویکھو کھڑے پیسے کماؤ تاں انسان اپنے آپ کوں پوری طرحاں نال شادی دا جی اچھے وقت۔ کشمیر دے اگے اسلام آباد ہے، پنڈی ہے، پنڈی اسلام آباد پھرنے۔ سونیا کشمیر دے اگے گلگت سے گلگت وڈی برفیلی ہے۔ وڈا موسم ٹھنڈا ہے۔ گلگت جی اک واری وڈا مزا آنا جی گلگت جاری برف شاید وڈی بونی ہوندی ہے لوک۔ ماشاءاللہ وڈے اچھے جی، وڈے اخلاقی لوک ہوٹل رات وچ تاں لوک آنے جی اچھی چاہ چھاپ لاؤ جی۔ آہ! اک واری لونگ یانا تاں رات وچ تیرے نہ کوئی۔ مرغا چھوڑا روٹی دینا۔ سناؤ مرغا چھوڑا دے کھانے جیہاں شکریہ۔ جتنا ہی نہ چاہ چھاپ لاؤ، چاہ چھاپ لاؤ ویسے مرغے کھانا وڈے اچھے موسم وچ وڈے اچھے۔ وڈے اچھے اخلاقی لوک ہیں۔ منڈیا واپسی ہے تاں کافی چیزیں بدلدیاں ہیں۔ چلو دے نکاس ہو تاں کھرب دی سی ناں دے نکاس ہو تاں چلو۔ شکریہ۔ سنو تاں اُس پاسے توں ماشاءاللہ لوک ہی وڈے اچھے ہیں۔ <hesitation> کلچر ایسا اچھّا ہے، اچھّے لوگاں دی خلاف ہے۔ اک دن رین سے بلکل جیلا نہ کوئی نیں۔ اکاگر بیمار تھے نہ کہ اُس نے دادی دا نام بلکہ چار تے چھ لیگ۔ کون لگی؟ دے مسلے دے نیں۔ بلکل جی، اَج تو جی اسپتال جو تُمّی جبراً کھڑے جی اگلے پیج توں لگے ہوں پر اگلے والے جو اسپتال جلدی ٹِکݨ والے ہو۔ جی ضرورت نیں بلکل دس تنگی کھن یار، ایں طرح ایں طرح لوک جی پروار نیں ہوندے جی تو ایہ نہ کہ اک بیمار ہے تو نیں ہے نہ کہ پُچھو نہ دس پوائنٹس لوک۔ بہت اچھّی عادت ہے کہ اکدم ہم درد ہے نیں، دس لوں گی ہے نہ کوئی بیمار ہے، کوئی بُڈھّا بیمار ہے، بچّہ بیمار ہے۔ دس پُچھئے جی آؤ کیا ہے جی دے نیں ہے۔ سارے لوک سبھ توں اچھّا سسٹم ہے یار دا۔ اک دن اختیار چلے۔ دیکھو دن اختیار وچ چلݨ تک اک کامیابی ہوویگی۔ کِسے ہور کوں نیں۔ تو کل توں مشکل ہویا کیوں؟ چاہیے تو بلکل راتی کوں اک بجے یا دو بجے صرف اک واری دس وچ دیری سب دے سب پُجّھ جاں تو جی دا مسلہ جی جولو جی، ایݨا جی رہݨ سے نیں طرح جی اُس وخت اخلاق بلکل اچھّا۔ اُس وخت کوئی فوٹو دی شوٹنگ جیئں جس دا رہا فوٹو دی جاے اُس دا سسٹم نہ ہو سکیا۔ پتا جی قبر کھولی بلکل توں ہمدردی لوکاں نے کہ کور تو نیں تھے مطلب کھانے پینے دا خرچہ سب کمیٹی ہے بلکل سب کمیٹی لے لے اُسی کوں تو پتا ای چلّیا کہ سمندر کوئی آیا نیں آیا کہ گلی۔ اک بندہ فوٹو دی ہوݨی پریشانی ہووے یا پھر بندے ای پریشان ہووݨ۔ اپݨا دکھ درد بندی ہووݨ ہیلپ کافی ہووݨ۔ صاحب برادری رئیسیسٹ مچے نا کے او اپنے جیتے مطلب فیملی تھے، اُنہوں نے اچھا برا ٹائم ساتھ نال دین کاہی۔ اگر تُسے برے ٹائم ساتھ ہی لگے۔ کل تُسا کوئی اچھی لگ سیا۔ کیونکہ مشکل ٹائم بندے کو رہنا۔ ایہ دنیا نا دنیا آج کل نہیں ہے۔ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو ایس گلہ کا دن گزارنے دی چاہ نہیں کہ دونوں مل جُل کے رہو۔ دکھ درد پریشانی پورا رہو۔ تیرے کل تُوں پوری کوئی مشکل ہے۔ ابھی وی کھلونا بیمار ہے جی دی چاہیے جی اُتّے جک نے جی دے حال نہیں نہیں ہے۔ کم نہیں ہونا اُس دکھ تے خالی تو کل کھل سے یا تو نا کھلے اَے بندہ ہو رہا ماری۔ پھر اُسی ہی دی ایہ او ہے تو انسان ہر غمی خوشی تے کرنا چاہیے۔ اُس دے بعد جیئں شادیاں کر رہا ہاں۔ شادی کوئی بدنام بلکل نہیں۔ جانا سازش کو پیاس نہیں رہی تو سارا کم اچھی کھلنایکا پتا ہی چلنا۔ روٹی ایݨی سونی روٹی دینے نا کہ دن روٹی دینا۔ اُس دے بعد سمال کرسی۔ شادی وچ اک سیٹ ماریا سارے رُکے پوجی جی زیرہ چھجیا کرسی نیوژت۔ سارا سیٹ اپ ہونا۔ دستی پوجی جی صاحب دا مرید پتا چلنا۔ مطلب کہ کوئی جائے۔ غمی ہے خوشی ہے۔ انسان دونوں ہے۔ روم وچ موڈی تݨی چینی کَلپنا پوری سنی دویج تو ایس گلہ جانے تے لوکاں نے ایہ کہا کہ درد دے پُچھݨے، غمی، خوشی سارے پُچھݨے تے کُجھ کِسے ہور پُچھݨے سے۔ ایسں پِچھے نِکّے کوئی شادی ہے جی، پہلے زندگی میں لچّ لُطف اَستی جی، ہمارے ڈون سے۔ تے اَصلی ترجیح تک اِس ساریاں کمیٹیاں بَنی ہے جیسے گرام پنچ جِس نے کہا تھا نا کوئی اَپرادی تو بُوندہ تک کے نتیجے تک کھپّیس جِتنے کہہ رہے تھے، اَصلیے بَراتی ہے نا۔ میں تو آپ اپنے سسٹم بَنایا ہے نا۔ ہر بَراتی نے کوئی کہر بنے۔ تو اِس طرح سے ہر پندرا وی آپ بھرتری چشمہ اپنے بھرتری شادی سے تو سارے ملی تو کمیٹی کو سارے یار ہزار روپے وغیرہ قریب لوگوں سے گُزرتی ہونی چاہیے۔ جیسے لوگ دُوراں پانی نہ دِیا تو پھر کھانا سُن جی تُو کیوں ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ کَنہیا، یہ بات ہے کہ نہیں، پتا ہی نہیں پھر آہنے توڑے ماپ دِئے دانے یہ وہ دُعا طَری ہے اَصل سوچے دا جہ بندے نی مِلی ہیلپ چاہیے۔ کل ایسں فیملی پَر اور مُشکِل ٹائم میں۔ ایسں جے سارے گروپ جی سارے جِتنے ایسں ایسں نے پَن٘جی کہہ رہے تھے۔ اِس سارے چندہ شُدھ اکٹھّا کر کے۔ سارے ملی جیسے نہ جائے تو دیکھو جی اِس جیسے نہ دیکھو مُشکِل وقت پوری اچھی سَنگنا۔ اُس میں اِتنی خوشی ہے کہ وہ آنسو رہے ہیں۔ ایک بار ایسا ہے کہ مُشکِل ٹائم ہے۔ ایلبی تھی تو بالکل جیسے اِن شاء اللہ ہمارے پوری چیزیں ہیں تو نہیں بالکل۔ اِتنی زبردست شادی لگی تھی۔ بالکل خوش ہے ایک جَن برادری سی۔ اگر ملی جُلی سے تو دیکھو شادی اگر ایک دِن مِلنا چلو۔ شادی نہیں لگی ہے۔ کل ہم بہت مُشکِل میں چَل کر تو بندہ ہاسے میں کم آ جائے۔ پھر تو اِس طرح کے سوالوں کے جواب دینے میں ملی دلیل چلنی چاہیے۔ بیشک استوں مشکل سے مشکل ٹائم آیا اُس کو پورا مشکل ٹائم کل۔ اصلًا پورا وقت پھر اصلًا پورا نہ کھلے تو اِس گلہ جانا۔ اتفاق میں برکت ہے اتفاق۔ چلنی تو سب سے پیاری اتفاق تھوڑا تھوڑا۔ قطرہ قطرہ ننے دِیا بندنا تھوڑا تھوڑا ملی۔ سارے جبر دست ہو تو کافی کچھ بنیانا۔ تو یہ نہیں ہے کہ ایک سر پوری سال سالی چالو ہے۔ نہیں۔ تعریف تعریف کرنا اپنی اک آکاںکھشا تالی بجائی دسوالا آیا سوکھلنے کل سوں کھلی ہے۔ اگر تو سہی سوچے یہ میرا اور ساجی اصلًا بے ایسوں والا سب کچھ ہے۔ نہیں مشکل تو کوئی پتہ نہیں کل پورے سن مشکلات کر شدتی نہیں آیا تو اصل لوگوں نے گالیاں ماشاءاللہ اللہ اتفاق ہے۔ اصل لوگوں جیسا لیکھا ہے خودے نے لوگ کھلے ہو باہر کوئی ایسا بانی براتی ہونی مطلب براتی لوگ تو اپنے بھائی یہ سارے کالونی کے بڑے نہیں لگا جانا۔ اگر اُنہیں براتی کوئی کمی خوشی کوئی کی ہوئی تھی۔ پھر بھی سپورٹ نہ چاہیے۔ سارے ودھے یاک اُنہوں نے اُنہیں طرف ہے۔ وہ بھی اصلوں نے تو اپنی اُنہوں نے یادیں کیا۔ کل وہ بھی اصلوں لے اصل براتی دیکھو۔ ایک مسلمان مسلمان بھائی بہن سارے سارے مدد کے نہتہ نہیں تھے۔ مدر تھا نا کل وہ بھی ہم والے تے۔ بارش کا لیک اصل لوگوں نے کر چلایا کہ ایک دن ساتھ چلنے سب جانے سب۔